थोड़ी मोजकी फला खाणा जी माणसाची ताकत वाढोयता जाऊं। असा दूध जो आपली हाडं घोट दोवरता आणि डॉक्टरहूँ बिन सांगता। दूध पियोंक जायें मुन कित्याक मोंचें तीतुळ्यान खूप ताकत मेवत।